أفظل إني أذهب لتناول الغداء لوحدي علشان <hesitation> أستمتع في الأكل لوحدي من غير ما يكون معاي أحد، من غير ما يشغلني عن الأكل، أحس بمتعة كبيرة لما أكون لوحدي، وهذا الشي ممتع جدا بالنسبة لي عكس الناس اللي تحب المشاركة، وإنها تجلس مع الناس ،وتسوي إجتماع ،أنا ما أحب هذا الشي أبد أبد.